ña kuu ña ka´an nto yo ra ko´ña yo sini ntiu tyi kò´o ntasantua ni kakuntiu ra ko´ña yo siaisntiu kò´o ña yo ntaa viti ra sani sinintiu ña ña siasina ñaa kee tisi ixta na a nùù ixta tyiti´n tyana ña a a nùù ixta ntee tyana ña a nùù ixta tixi´n tyana ña a a nu kuutu tyana ña nùù xente ntía, xente tiviti nùù ika kunu koso na ña yoo riso ña kuu mintiu ra kò´o ña yo ni siasintiu ntasara kò´o sinintiu intyi naia kosonitiu sa quesu ka´an ntiu sia ni ñaka ku sivia ra iva nua yo hua sinintiu a yaa tu inka ña katyi na ku quesu xii katyi tukuna sia ra ñaka ra tani ña tani ka´ñaa kuñu ntika ntisi sa ka tua yaa nani soa´ra ku sakuatye sakuatye a ra isiatuku ixta nùù síoo ta ni sa´a ixta ka sakuatyi yo´ra sa´ra tyayoa tisi´n ixta tyayo a ra sa´ra ñaa-m nka ntuute ñara sa´ra nta tani soa tisi´n ixta ra siasintiu ñaka kuu uvi ntaa nùù ña yo sinintiu tyi un ntasa´ra kò´o ña yo ni siasi na velu ntiu kò´o tyi ntinu ña ñá ntavi ntinu lalu ntavi ntinu yuva ntinu kiti yuku ntinu ku´ri ñaa ni sia´si na nta sa´ra ña viti ra kò´o sinintiu ka ñaa asu tanuu quesu yo, iyaari so kò´o sinintiu ka intyi nani ha, kò´o sinintiu ntyi ka´na sia ña si Sa'an ntavi tyi ntiinu ñaa Sa'an sii´n ka´na Sa'an ña ni kisia´ha ñaka hua kana siari so ñayo kuntiiso ña kuña sini ntiu ku sia quesu yo.